تنظيف الفرن وايد وايد سهل; أول شي بنچي بالمحلول أو مسحوق الصابون المنظف تبعي وبنچي بشي زي شي ‹ hesitate › بنفرش- بنفرش بيه، وبنحأول نبدأ بالأول بنبدأ نفرش الفرن وننظفه من الداخل وننظف كل الچوإنب لحين ما ننتهي من الداخل نلمعه وننظفه من الخارچ.